Mɪ nwətɔ nəən shɪdɔ nɪbɔ dɪ məngtɔ ə dʊr tɪmmɛ wɪyə bɪmmɛ dɪrrɪ ɪng bɛɛn nəən nɪ bɪlkəng shɪ shɔkɪnɪ tɪm kə ɪng chə ɪng wɔɔn kwən yɛ bwelmɛ kʊ, kɔ dɪn ə lɪmbɔ kəmbɪr ɪng kə mʊ fʊk mɪ chəb kwan mʊ mɪ kwən kʊ ə lɪmbɔ ɪng wənɪ ə lɪm kʊ mə ɪng mɔ mʊ yəmbə ə kʊngyɪn mə məng kɔrfɪ shʊ wɛ təbbɛ nɪ nɛn kən kʊttɪn kə, kəmɪ kʊng ʊm kʊ kəshɪ ə kʊ lɔngɪm mɛ kʊ kɔ kə kʊ kʊnʊng kʊ kəshɪ yəmbə tɔɔm nɪbʊ kʊnʊng ə mʊrshɪ wʊnʊng shɪn nɪbɪ dɪ shɪrre ə, chɔɔn tɪm ɪng fəə kəmbɪr, kɔɔ bɔɔ bɔdɪ nɪbaə dɪ dɪ məngtə dəən kə shɪ kɪ kɔtʊ nɪmən sha kɔ nəən nɪ nɪba nə tɔɔmm shɪ a shɪdo nə məng ə bwɛrɛ kɔ nɪbə ə shɪysəhə wɛ shɪ,ɪng nə yərəm a dɪbɪnɪ kɔrrfɪ ɪng mɔ yɛ kɛmwɛ fə ɪng tɛɛ mwɛ mɪ nɛ mwɛ mɪ tɛɛ mwɛ kə shɪ ə dɪbʊn dɪng kə tɛɛ mwɛ yɛ nɛ mwɛ mə tɔɔ wɪɪn dɪ kɪ yə, dɪ kɪ yɪ wərɪ kəshɪ kə kwən kɛtɔ kʊ shɪ ə yəngɪn ə nɛn bʊ mɔɔn ə nɛnbʊ mwɛ shənɪ ə tɔo kəm dɛrɪ ə dɔr shɪn shɪdo ɪng mɪ fɪrɪm dɪ məng tɔ bə lɪmmɛ-lɪmmɛ kɛ kʊn kə fʊk shɪdɪn dʊrmɪn. Mə nənbʊ mɪn kɪwɪ ə fɪya nɪnɛng shʊ wɪshɛ kʊr kəm ə lɛ ɪng kən lɛ kɛ ɪng wɪ wɪnɛng shɪr mə kɔɔ ə lɪmb mɪn ə dɪr mɪn ɪng mʊ fʊktɔ ə ɪng nyərɛ nɪrɪ shɪ wʊshɛɪng ɪng kə mɪ shakkɪm shɪn kɔ ma shəddɔ mɪ shənɪ shɪdɔ yəmba bə nəən shɪ ma məng kən ɪng nə bwɪr kə nə yɪlɪn kɔ shʊ ɪng wɪshe ɪng fənkuwɪ yəmbə dɪ ɪng yɪm, nɪbə ə kɛ ngəbən ɪng wəkɪn ɪng yəmbə ɪng wə ə nəbshɪ kə ɪng shwɛlɪm shɪn dɪ məng kʊ ə tɪtə ə kʊnʊng, kamɪ kʊn kʊ, kəmə bɪ fʊktʊ kɔ, bɛn kərɪ fən ngərɛ mɪn shwɛ lɪm shɪdo wʊnɔ mə kɔɔm ə ɪn nyərɛ ə lɪmmɛ, bɛrɪ ɪng bɛɛn ɪng kɛɛn ɪng kə, mə kɔɔm ɪng nəə kʊnʊg, kashɪ nɪ mɪ fʊktɔ nwə nɪmən shə kɛ kʊ bə nəbshɪ ɪng mɔ dɪya mɪ kɛn ,korfɪ mə kɔ kʊ ɪng kə ə lɪmmmɪn yən kʊb kə, ɪng yɛrɛn ɪng nɪbʊ ɪng nəbɪ nwədʊ nɪməng shɪyɛ wɛ, bʊm mə bə ma lam mə kɛrɪbʊ,ə ləm shɪ yə shɪ kwənshɪn ngərɛ, ya fə bə kʊb tʊng ɪng kʊnʊng yəshɪ shɪ yə shɪ kɛrɪn, ɪng shɔ fən kʊwɪ kʊ ,bə shə yə ngərɛ bə kʊcchʊn shɪdɔ ə ngərɛ, sho shə shɪrəbɔ kashɪ ba kerbʊ nɪbɔ, bɛ bə shərɪ bɛ bə kɛbʊ kʊ,kə ɪng nɪ ə nʊngɛ bʊ dʊrshʊn ə kɛ bʊ kʊ,ɪng shɔ fə shɛ shə dəlɪm ɪng fən shɛ, kʊn mə kʊ nɪmbɪ nɪ shɛ nə yə yəəm nɪ yɛ shɪ, ɪng bɛɛn, nəən ɪng nɪbʊn dɛ nə dənə dɛm shɪ, nə yɔ ə kəkə nɪn shɪ ə yənɪ yəən ə dɪ dɪn yɪn ə tɪm nɪ kwɛ dɪ ə wɛ dɪnɪ tɔb ə kwɪm ə yɪ mɪnɛ tɪr ɪng fəm wɪɪn bɪbɪr kʊ lʊm ə nɪɪn shʊ shʊ bɛn kʊng kəng dɪ fɪkə tɪkɛ wɪɪn bə məb dʊ wɪɪ shɛdɛ ɪng məb ə mʊr lɔshɔ, ɪng nəbɪyəng shɪn dɪ kɔtɔ.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 mu dɛrɪ fanɪɪng kəshɔ naan biyang mɪn dɪ tsm iɪng shʊ a yonɛ kɪɪnrf mɪn wa for nɛn nɛ mɪ a mwallim a mʊr shɪdɔ sho mwal mwala wɛ binɛ nɪ fɪrɪ kɪ shanɪ shɪdɔ be ma yɛle a dʊr tɪmmɪ be ma yɪ nɪbs kɛ ma be wɛ ben yɛlem dɪ kʊdɔm shɪn ma kɪɪnbu ba nabbʊ shɪ shanɪ nɪ ba nɛ shɪr be ya yaam yɛ nɪbs be a dem nɪbs dɪ shɪdɔ shʊnɛ kɛ iɪngbeen fanng kʊwɪɪn yamba a nɛn shʊdɔ shʊnɛ ben ya yaam yɛ nɪbs a lang dɪrr mɪn mʊ maya mɪ yɛletu wɪɪn iɪngmʊ dɛrɪ mɪ mang dʊr mɪn na iɪng yamba shʊ dɪ nɛn tikə mari bwrrr iɪng mang kɪ shɪda sha binrn mɪmɪ yan yaana fan iɪng chukʊm nungi a tɪm dɪ kʊmɪ dɪ kɪɪnkɪɪn iɪng chunmɪn nungi a tɪm namɪ kɪɪndu kəng mɪya ma namɪ kɪɪndu kəng yɪlin mɪn bwrre. wɪɪnshɪ fanng kʊwɪɪn yamba dɪ kɪɪntumɪn dɪng kəkə ma kəmɪ kɪɪn mɪ yɛle wɪɪn kʊ iɪng bwɛ dɪ shɪtu wɪɪn na dɪng tɪmɪn nanɪn nwa dɔ nɪnman a dɪrr mɪn ma shɪra bu iɪng nwa wɪɪnn bwɛ kɪɪnn mɪ yɛle mɪ kɪɪn kə mɪ kʊ a limmɪn ba kə shɪ lob bwɪm ma ya yang tikɪɪng shɪkə mang dɔ nɔ iɪng bwɪɪnyang shang teebron kɪmryɛ nɛe bʊn kɪmɪ a kʊn a mang bu nɔ kɔn wɪɪn nɪbs ba kɛkɪm shɪn nɪ a dʊr tɪmɪ kɪ mang dɔ nɔ iɪng bwɪɪnyang shang shanɪ yaam kɪ yate shɪdɔ dɪ dɪnɪ nanɪ fanɔ naan shasshɪna bɪnɪ nɪ kɪɪnti iɪngyɪn yɛ yɪn na dɪngim kʊkəng shɪ a dɪrr. Yəmbə ə məng yɛ, mə kɔɔm-kɔɔm nɪ mə yɪkɛ-yɪkɛ, ɪng mɔ mə bɛ wɛ, mɪ kɔɔ shɪ kʊ mɪ ə yɔɔn ɪng nə wɪɪ dɪ tɪn kərɛ, shɪdo shʊ ɪng yəmbə ə nɛn wɛ fə ə nɛkɪn dɪ tɪkəng ə nəbbɔ shɪn chəp ɪng mʊn kɔɔn, dɛb kə nəm shɪn kɛ mwɛ wʊ, kɪnɛ ɪng bɛɛn ə yəng shəm ,tɛɛbʊn nɪyɛ dəng shərɪ bʊnkɪlɪ dɪ mɔn bɛ cəp, kɛnɛ nɪ bɛn chəbtə lʊ yɛ wʊrɛn shɛ ,kə mɪ shərɪ wɔngɪn dɪ sho kʊkɪl-kokɪl kɔ bɪ chəp, dɔshɪ mə kɔdʊ shɪrɪ mə kɔdʊ, mə fʊʊ nɪ dɪ yə tɪ yəəm yɛ nɪ ə dʊr tɪm bɪdə təng dɪrr nɪyɛ ə nʊngdɛ yɪlɪn wɛ mɪ fʊʊ tɛ, ə dʊttɛ dɪrr mɪ tɪb mɪ kɪdɪ bɪtɛsh,ɪ mɪ bə dɪmɪn dɪ shəm, ɪng yamba dɪ nɛn nɛ shʊ wʊ ə nə shɪ, shərɪ dɪ shonɪ kə shɪ nɪ ə kɔom dɪ shəttɔ, ə nwən ə dɪrshɪn shɪ nwətɔ shʊn nə, kə shɪ dɪng tɪ mɪn kəng kɔ, kən nəsshɪ shə fwətɪn yəmbə kɔ shɪdo shʊ ə yəng hər kəkən yəmbə, shɪdʊ shʊ ə fərəm yɛ nɪn ɪng yəmbə ə tɪmmɛ shɪ nɪ bwə shɪkɪ, ɪng ənnəbɪ ɪbrəyɪm, shɪdo wʊnʊ a yɛ shɛ wɛ nɪrɪ shɪ nə nwədɔ kɛtɔn ɪng yəmbə ə bɛ bɛ ə fə dɪ chəttɔ mɔn shɪ shə chəb-chəb mɔn ɪng ənnəbɪ yɪbɪrəyɪm yɔk kən shɪ ə yə, yəmbə ə nə shɪ nəbi məng dɔ nɔ ,ngəlɛ ə mərɪ, kɔrfɪ ə məng kʊra kɛ a dɪrr shɪn shɪ sha bɛ bə fɪya mɔ shə kɔɔn-kɔɔ kə shə fəfə mɔn shə chəb-chəb kɔ dɪ shə rɪgə shə shə dɛb wɪshɛ shɪdɔ, də ə məng wɪ ə bwɛrɛ ə shʊ kɪ, shə nɛm mɔ wɪɪ yɪlɪn nyəlɛ ə mɛrɪ ə mɛrɪ wɪ Bə dɪ yəmbə ə nər ɪng shɔ ə nərɪ shɪ əyɪmɪn nɪ ə mɛrɪ shɪnɛ kɔn shə shə nɪm shɪm chəm shɪrə shɪn shɔ shə yɪmbɔ shɪn fənkwɪ yəmbə, shɪ dəən shɪdɔ shɪ məng shɪm yəmbə ə dəbɔ wɛ ər dɪyə ə shɪnɛ bʊ dɪ mɔɔn ə shɪ, shɪɪ tɔ shə yɪm ɪng yəmbə kənnɪn yɔrɔb, shə nyəmɪn -nyəmɪn nɪɪ ə bə nɪɪ ə yɛ shɔ bə tɔngɛ, shɪ bɪ məng shɪdɔ wɛ, yəmbə ə nərɪ shɪ, shɪ ɪng tɔ nɪ nyəng, ə shwəm nərɪ dɪ nɪ mʊ, shɪdo mə shɪdɔ mə rɪgə mə shɪm wɛ a yɛlɛm shɪdɔ bə, kə mɪ chəm mə dɪbə, kə nɪnɛn bɛ ə fəbə, kə shɛlfɪ ɪng dɔshɪ kɔ ə myənkshəm bɪnɛng kə yəng shə, kɛnɛ təmmɛ wɪrɪ-wɪrɪ kə mɪ yɔ, mə nʊsshʊngtʊn, ə wɪshɪdʉn ngəbən kwəshɛ mə nʊttʊshʊng kɔ mə fə ɪng bɛn ə bwɛtɛn, mə məng təshɔ dɪ shɪnɪ, tɛɛbʊn nɪyɛ dəng bɪ yɔ kɛlɛn kɛre, məttə ə mʊr shɪ kən fɔrmə shɛtɪn bwəl shɪdo bə nwə nɪməngshə kɛ, shəttɔ, nəbɪyəng dɪ bə mʊkbɔ, ba kəm bʊ shʊlɪ ə tɔrɛ yɛ kɔ shɪ dɪ yɪtʊ bʊtʊn, shɪyɛ dɪ kɔkkə dɪ shɪnɪ, kɔɔn ɪng kɛnɛ nə kɔɔmɪn ɪng nəə shʊ kɔ nə fə yɪkɛshɪ dɪ fɪyɛ? ɪng mɔ mə dɛb, yəmbə ə nɛɛn mə shɔɔ ɪng nɛnshɛ mə kʊn bʊtʊ mɪn mɪ mʊ shɛ nə bɪyəngmɪn nɪ ə bɛ dɪ fəngtɪmɪn fəng, ɪng mə yɪmɪn dɛrɛ ɪng fəng kər, bɛ dɪ fəng tɪmɪn fəng shɪdo ə shə mɪ kɔɔ nɪ, dɪ shɪrr dɪ nɪn ɪng bɛɛn dɪ shɪrr mɪ fə kɔrfɪ wɪnɛn dʊmminɛ-dʊm ɪng mɔ shə ɪng mɪn bɛɛn dɪ shɔ wɛ mə fəng yəmbə ə kʊngyɪn mə yangi fɪn sho dəmə wɪwɪ mɪ fwən. Shʊm mɪnɪ shɔ wɔ ə mar mɪnɪ tɪm ,kɔn mər ə yɛn kɛrɪ kɪn ɪng yəmbə wo mɪn ɪng tɛshɔ ə məng mɪn nɔɔ wə, ɪng bɛɛn, mɪ kɛrɪ shɔ nəən shʊ, kə mə mɪ kɛrɪn ɪng tə shɔ ə məngmɪn ɪng nɔɔ wə, bə nɛn nɛn, bə kɛn kɛn, nəən shʊ shɛ mə mɪ yən shə dɛrɪ mɪdɪ shɪ nɪ bwɛrɛ-bwərɛ, bə yɪb bə nɛ nɪrɪ ma dam dɪ shonɪ kɛ wɪnɪ mər shɪ mə dəən dɪ shɪnɪ mə dəən dɪ dəən nə? mə dəmbɪ dɪ dəən, ɪng mɔ dɛrɪ mɪdɪ shɪ nɛɛn ə fəng ə dən, mʊ kuma bə yɪm kwəyɪcɪn wɪɪ bərɔ-bərɔ bɪ nɛɛ, kɛ mwɛ wʊ mə dəən dɪ shɔ nɪ wɛ, kɔn bɪ,kɔɔn bɪ dəm mɔ dɪ shɪnɪ kʊn bɪ nəən shɪ tɔ shənɪ shɪdɔ mə yə dɪ shɔnɪ kɛ kə bɪtɪn ə tɪrə, fwərətɪmɛ kə bɪtɪn ɪng bə, dɪn kɛkə shɪdɔ də, mə kɛkɛyɪ kɪ ɪng shɔ dɛrɪ dɪ kɔɔ kɛrɪkɪn ɪng yəmbə shɪ ma naəən bɪb bwən yɪ mɪnɪ mə kɔmɪn, wɪnɪ shɔ bə mərɪ, bə nəbb shɪ yəmbə wɪ ɪng tɛsshə <hesitation> tɔ fəngkʊwɪ yəmbə wɪshɛ shɔ ɪng kʊwɛ shɪdɔ ə fənn ə nən shɪ ɪng mərɪ ɪng təbbɪdɛ ɪng kəshɪ nɪ, kəshɪ mə tɪ mə məng kʊrə kɛ ə dɪrr mɪn dʊbʊkɪn nʊngdɛ wʊnʊ ə lɪmbɔ kʊ mərɪ ɪng kə, ɪng fəngshɪ nɛ shə, nɛn-nɛn, amma yɪmmə fə bə lədʊ wʊrʊ mɪ fʊktɔ wɛ dɔn mə kɔɔ ɪng kə mɪ nɛn kʊ <noise> bə yoɔyɔn ə wɪɪ kʊrə kɛ bwɪr, kənɪ bwən-bwən kɔ nɛ nɪbɔ dɪ bʊtʊ wʊnʊ kɛnɛ ɪng kəshɔ ɪng yəmba ɪng shɪ dɪ yɔtɪn ə kəkən shɪyɛ. Shɪ wɪɪn shɪ dəən shɪdo wunʊ yəmbə ə nɛ shɪ wɪɪ, shɪ kɔɔ wʊshɛ mɪnəng ɪng fuʊkkʊn dɪrr shɪyɛ dɪ nɛɛ shɪ,ə yɪmbɔ shɪ ɪng fəng kʊwɪ yəmbə dɪ nɛcchɪ nəən shʊ, kʊn bɪ kwɪtɪ dʊr nɪbɔ bɪshɪn-bɪshɪn nɛ bɪ yɪ tə ə dʊr shɪn, yəəmɪng kəshʊ nəən shʊ, dɪyə bɪ nwə yɛ ə dʊr tɪmmɛ ngələ wʊnʊ mɪ məng shɪm ,nɪba ə shum ,ɪng nɪn nɪbɔ nɪ kʊnɪtɪ, ɪng məngtʊ ɪng lə wʊnʊ ə dɪrtɪmɛ bɪ nwə kə, bɪ dɪng shɪdo nɪ wə mʊr shɪ kɪ dinɪ nɪ mərɪ bʊttʊn nɪyɛ kə, nɪ tɪ,nɪ kətɪshɪn kəng nɪbɪ ɪng yəmbə ə tɪmɛ shɪ bɛ ə yə yəəm yɛ yɪn kʊn nɪ faəshɪ nɛ wɛ kʊn yɪn nə dɪbɔn shɔ nɪn shəsshɪm dʊr tɪmmɛ kʊ yəmbə shə nə məng shɪm ngələ shə bə nwə nɪ, shɔ kəm ə nəbbʊ shɪ məng wɪɪ bwɪr ə nəbbʊ shɪ məng ɪng kə mʊ fəbʊ nɛdɛ kɛ mwɛ ə nəccɪ məng wɪɪ yɪlɪn ɪng kə mʊ fə kɔ, nɛ kɛ mwɛ ə mʊr yəəm bɪ yətɔ, shəsshɪm dɪ lɪmmɛ nɛɛn shɪn mʊ fə kəmɪ kɔ nɪ shɪ shənɪ shɪdɔ ə məng ɪng yəmbə ə nɛn yəən mɪ shɔ bə yəyə wɛkɛ kʊ mɪ fʊktɔ nəbə ə yə dɪ nə kə, kə yə mɪ fə kʊ mə fəyɛ kəm dɪr shɪ mə dɔldɔ, mə dɔldɔ dɪn wɪ dɛrɪ ɪng mʊyɛ dʊrmɪnnə, kɛrɪ kə, shənɪ yəəm mə yədɛ, en en mɪ dɛn, kɛtɪn yəmbə a nəcchɪ bɪ kɛ ə mʊrɪn kʊmɪ kɪ, shənɪ fɪ bɪ kɛtɪ, kɛrɪ kə nʊngɪn mɪn ɪng yɛndɛrɪ dɪn kɛrʊ shɪdo mʊ fʊktɔ ə dʊr tɪmmɛ kɛ. A an dɪ shɛlɛng fɪ, a an tɪbɪr kʊmɪ, a an dɪ mɛɛh, ɪng mɔ mə dɪkɪn dʊrmɪn məyʒ məməngmɪnɛ təər ə dɔkʊn mɔɔn, ɪng dəə n kʊmɪ ɪng dɪɪn,yorob, kʊnʊng, ɪng nəə, ɪng tɪ mə kɛrɪ ɪng yəmbə shɪdɔ mʊ fʊktʊ kɛ ɪng mə dɔlbɔ, ɪng kʊmɪ ɪng shɔ mə yɪwɛ ɪng fəm kʊmɪ ɪng shɔ mə mə yɪ ɪng mɔ mɪ bɛɛn dɪ kɔ, bə mə shɪ mə fəəm fɪrɪ nɪ, nʊngmɪ ə kɔdɛ wʊnɛng shɪr, kəshɪ ɪng nɪn mɪn ɪng tɪkɪr yɛ yəmbə kɔ, mə kɔɔm=kɔɔm fɪ shɪr ɪng wɪ, ɪng mʊ dɪ yərə, dɪ yərə mə kɔɔm təmɛ ə məng kəsh-kəsh, mʊ dʊrbʊtɔ mɪn mə shərɪ shər dɪ chʊkkə ə, mɔ mʊ dɛ mə yɪn ɪng kasɔ mɔ mɪ bɪtɛ shɪ dʊ shʊ kəm, tɪkə kɛ tɪkɪr fɪrɪ kʊwɪ ɪng yəmbə, shɪdo də məng məngyɛ, ə dɪɪrr mɪn mə kɔɔ mə bɪtɪmɪnɛ bɪttɔ shəkkɪn kəkə yɛ dɪng məngtɪshɪm fwərə mə kɛrɪn kɛrɪm dɪyə bə nɛn dɔ dɪyə bə nɛn dʊ dɔshɪ bə nɛndʊ dʊwɛ bə nɛndɔ ləng, kəmɪ kɔɔ dən ə dʊr tɪmmɛ kɔ məng tɪ shɪm fwərə, dɪ yəm dɪ, mʊ mə nəm nəm mɪ kənə ə nɛn ə dʊr tɪmmɛ kʊ nə, nə mə yərɪm, ə shɛ nɪ mən shə ɪng wɪɪ ə dɪ kɔn nə kɔmɪn wɛ nɪ fʊktɔ kwən nɪmən dʊrtɪmmɛ wɛ, bə nɛn nɛn nɪmən dʊr tɪmmɛ, kɔɔ dɛn ɪng shɔ wɔ nɛ tɪkɪr shɔ ə nɛn wɛ ləm kəshɪ dɪ mɪ kɔkɔ mə bɔrʊn ə dʊr tɪmmɛ mə bʊnʊnə dɪɪ nɪnɛng kɔtɔ kɪdɪ ɪng shɔ ɪng wəndənsə ə nyərə-nyara. Ing mɔ wəndə mə ə ngərə dəmɪdɛ, yɔɔ kʊrə kɛ mɪ ə fɪyə yəmbə shɔ ə yɪmɪn shɪ wəndə mə a ngərə-ngərə, tɪ keru sho nəmɪ wəndə mə ə nyərə kəshɪ dɪ fɔktɔ ɪng yɪnɪ tɪkɪr yɛ shɔ kɔ nəddɪ yɪkɛ dɪ nagər tʊ wəndə wɔ yuʊwə nə dɪttɪn mɪn mʊ nwatɔ, mə fʊ mɪ ɪng chɪm fəng kʊwɪ yəmbə wʊnʊ mɪ kɛrɪtʊ kɛtɔ wʊnʊ dɪ nwə yɛ kʊwə? dəən dɪ nwən, kə nəcchɪ ʊ murɪn yɪn kə yɪ yɪn nɪ nɛ fɔ nɪ fwəəd yəmbə ɪng nə kʊndɪ, fɪ kə yɪkɪ kɔbɛ yəmbə ɪng nə kɔb shɛrɛ dɪndɪ, kɪ tʊrkʊm kʊ yəmbə ɪng nə kɔb dɛ, ɪng mɔ mʊ koɔtɔ kə nə mɪ yə yəəm mʊ kwən ə dʊr tɪmmɛ wʊnɪ kʊ mə kʊn kɪɪ yɪm wʊnʊ ɪng yɨmɪ ɨng kɛnɛ mə kʊndʊ, ɪng mə kʊʊndʊ kənə mɪn bɛɛn yɛ fang kʊwɪ yəmbə ə fɪnɪ nɛ kʊ nə mə təbbə dʊ ɪng kʊn shɪdə ə mɪ ɪng wɪɪ dɪn yɛ fəng kʊwɪ yəmbə kɛ, ɪng shɔ dɪ nəyyɛ fɪbɪn wʊnʊ mɪ kʊttʊ wɪɪ,ɪng shɔ dɪ nəyyɛ kɛtɔ wʊnʊ mɪ kwəntu wɛ, chəbbə kɪ wʊnʊ mɪ shwɛtʊ wɪɪ shɔ dɪ nəyyɛ ə yɪ mɪ tʊtʊ nəmə kɛ shɔdɪ nɛyyɛ, kʊn mɔ mə yɛ nɪ mɪ yəmba sə ɪng bɛɛn yɛ mʊ kɛ, nɪnɛng kə kʊn chɔkkɪn kɛtɔ kʊ shɪn chɪn yəmbə dɪ kɔshɪ nə, yəmbən shə bə kɔndɔ shɔ dɪ mɔn dɪ nɛn nʊngɪ shʊ kʊ mɔ mɪ kɔɔm fɪnɪ fɪrɪ ɪng mɔ nəmɪ, dɪ kɔɔn ɪng nə?dɪ kɔɔn kʊmə dɪ nwən kɛrɛ ɪng shɪdo də mɪ fɔktɛ kɔrfɪ yəmbə ə yɛlɛ dɪr nɪnɛng a nen blwəl shɪnɪng dʊr tɪmmɛ mɪnwətɔ nɪmən shəkɛ. Shɪ kənə ɪng kə nɪnɪ kʊ nə nə yɪmbʊ mə nəbədɛ, ɪng fɪrkɛ dɛrɪ mə fɪrɪm yəmbə mɪyə nɛn wɛ kɔndɪ yo wɛ ə kɔn nɪnɛn shɔ nɛdɔ ə kəng yɛ, kɔn dɪ yɔ wɛ kəng nʊngdɛn nɪnɛn, nɪ fɪrɪ dɪ məng tɔ shwəlɛ, mɔ mə kɛrɔ kɔb, ɪng wɪ dɪn ɪng fə ɪng təngmɛ, kɔ ɪng nɪ dʊr ə fɪyə mɔ kɔ ɪng bwɛl-bwɛl ə fɪyə mɔ, ɪng mə nərɪ nɪɪ mʊ kɔb ə nwənbɔ yəmbə bə yɔ nɪɪn dɪɪn, kʊ bwɛ-bwɛn shɛ kɔ fərshɛ, kɔ tɛɛ lɔ shɔ kɔ nɛ lɔ shɔ kɔ kəkən shɛ, kʊn bɛ ə tʊngyɛ, bə kɛrɪ kɛtɔn wʊnʊ nɪɪn ə mʊrɪn dɔkʊm dɪ kʊmɪ ƴə yəən nərɪ kɛtɪ nɪrɪ shɪdo wʊnɪ ə dəbɔ, ə məng yɪnɪ, ɪng kɪm təb lɔɔ tɪ kɪ <hesitation> wɪnɪ ə kɔmɪn kɛtɔn tɛɛshɛ ə kɔmɪn wɪ nɛ shɛ ə kɔmɪn wɪ kəkənshɛ, ə kɔmɪn wɪɪ tənshɛ ə kɔmɪn wɪ bwəltənshɛ ə yɪɪm wɪ bwɛ-bwɛn shɛ dɪ kəushə bɪ shə shɪ dankwali yaja hula kenan ɪng kashɔ dɔnkəlɪ dɪ wɪ hula ɪng shɪdʊ ɪng yəmbə əkɛrʊ bwɛl-bwɛrʊ mɪn bɛɛn dɪ nʊngdɛ shɔ bə yɔn ə nʊng dɛ kɪ shɛ bwɛl bwɛru, tʊndə mʊ fʊktɔ shɔ ə dɪrr mɪn, mɪmɪ kɔtʊ mɪnə ə lɪmb mɪn mɔ ɪng mə yɪyɪ dɪn wɪɪ tɛɛbʊn nɪyɛ dəən ə kɛ kɛtɔn kəən yɪ nəngshɪ yə yɪ kɛ fɔbɛ dəng ə kəbɛ mɪ yɔ mɪ kə dɪ bə kʊrə-kʊrə kɪn ɪng wɪ ɪng yəə bɪ yəttə ə dəng, wɪɪ kə wʊrɛ məng shwəlɛ kɔ, bwɛn shʊ wɛ shənɪ mɪ yɔ mɪ kədɪ bə kʊrə-kʊrə kɔ, də yɪkɛ shɪdɔ wʊshɛ ə rɪgə ə ə məng ɪng wɛ kɔn dɪ.